Ny maha samy hafa e zebra izy ame soavaly koa moa zagny, voalohany aloha de efa gne lokogny de efa samy hafa, e pôzigny koa izy de efa samy hafa, e zebra zashy izy dia, ame ala agny zashy ny misy agnazy sy hay tezay izy io, fa e soavaly da hitansika <hesitation> egny avao izy ka hoe tezaign'olo izy, afaky tezay an-dragno izy, akoa zay na ame lakoro.